साइकिल के मुख्य भाग आ हा। तेतु पाण्डा हंडिल हा। तेटका शरीर हा। चाओ कव्हर हा। चक्का हा। कारियल हा। गड्डे हा।